yani fulaa yakupata mmmaisha kutewanzulia niwe ya amani, yani amani ngeaware tawala mung'amba tayali fula ili ku. yan chintu nkuru na mkalolie mani nandi nsunusu isene nyanyi tukuelewana mlia mani hayaa safi tu tungakologa uji twaalala ni familia ili mladi amani iwepo mkaetuchukulia amani sipo, ngila amani ala alipa haifulana pilili kuchila cha tu chilipa yani muiya nacho mtayana nacho mbulolangati kawida, manungaya na- nacho lakini iyamani si anasifu yani ngekusi yani wala umuenzo ukuchula yani kuerenga nyi vitu vya vula lakini nguli ni amani walaa kiyasunguloli kawaida aichangamoto zizo zilipo zanu mutuayane mwenzo wapepuka kwai ngi waanu mwanzo wa pepuka alafu ijambo linie ni kutendea utaka siku lifumie kumzolabda ngakupela mawazo ulili uliombela kazi we mkola wenga kwahiyo maamuzi siendeano sawa, ila ngutu fulijamu kwamba bwana ninkululengu nshaudi amoja mbili taaatu nsanagwe nakushauri kwamba we jamaka omba vi omba vi kulola angalau wafuta tofauti na ii ni jambia kutendea wale si vuenga kweme. Lazima msende maamuzi aano yakomu na chi kuti kutakiwa na mtu hata kutenndewa eti wi kisile nguku mwemu mwenza bodi chifumi kwengi wakano chifumi akaumasenda maamuziano nayo ya sipu kumayo umola mamwisuma umaenyonga wakati huo ngi wangu ufumie kumuzoti timai nimweii jambo imoja mbili tatu ivenamaomba ule muzo wakushauri kwalolya ngati mmajibu yakuta rizike nayo mausisha unine nacho maperusi nayo jamaa yako pesima ngulile jamaa natayairi uvweno mnu mzo wakushauli watu wata kushauli ningu basi wapotezea lakini ngiwi kalanana nio wengi utailenganya wenga masenda mamuzi yano ya siku yani lazima umajizulu eh mkolo.